Womarde ledde, gimi beldi. Himbe lesdi mai yidi hala gimi masin, bedo woma chaka mabbe be wala wada fijirde be womarde kam sam, be do mofta robe be worbe, maube be bikkoi be woma be njarateedam ha jungo mabbe be do wubbindira chaka mabbe.